Jainieis taque guardar chipingo mmm majquieys queniel chipimi cueta juerando payier casnot vivir como cinco días tengo miyat que esta guardado en refri jamon aj cuees bibishquien gondont matecji sirvient paramiran comida andonmayet chipingo andoymayet mas masma laoguer don yer